وايد، نصهم بالكويت، والنص الثاني موزعين. <hesitation> ونشوف بعض غالبا بالمناسبات. يعني الحمد لله، نشوف بعض مثلًا لو في مناسبة أو في العطلات العائلية، جمعة خميس، تشذي يعني.